Aminah manôkagna alôha, fifandresagnany amin'ny fiteny ndreky eritreritry <hesitation> le raha agnatiny eritreritranô koa fagnôva vôlagnin'ny vavanô, izy koà raha tsy eritreritinô tsy possible anô hivôlagna azy, avy ake koa le fomba fieritriretinao azy akô mahatonga igny tafaboakanô ivelagny ake.